يا خوي أول شي لازمًا تبدأ بشيء بسيط ولا تضغط على نفسك يعني مثلا تمشى كل يوم ولو ربع ساعة بعدها شوية -ش- شوية تزيد الوقت والجهد بعدين تختار حد يشاركك التمارين عشان يكون عندك حافز أكثر ،وتتشجع والأهم تتذكر انت ليش بديت.